Tee staa xa'a kakatuyo jii staa luli yua te ki'ituyo molinuyo te chayoo, tee sa'ayo te staa, staa kokoluli yua te ujun tintuyo, tinduyo nuu te yua na tee nu ni kasu staa luli yua te chu'unyo xá'á, xá'á tiku nuu te yuana te chu'untuyo tau ntíkí, nducha'a este ya'a ichi chu'unyo nuu, chu'unyo tau ntíkí, nducha'a este ya'a ichi chu'uyo nu chu'uyo tau ntíkí, chu'unyo tau este <hesitation> este <hesitation> nduchi nuu ioo tau ntuchi tee chu'uyo nuu, yua kuu este jaa kaka'atuyo jaa staa xá'á jii yua kuu jaa kaa jata'a iniyo kayekayo xá'á kayeemana ve'e jii na'ara chii yua kaa kayetuna jinara